kemənɔ mɨsɔ ten fulotəm nəllɛ, kəmənɔ a nabɔ a nyiyo jəli. Kemənɔ mɨsɔ ten fulotəm nəllɛ, kəmənɔ a nabɔ a nyiyo jəli. Jʊ a bwɨ mən suwa kɛlnɨ nyiyo, kemənɔ jʊni mɔ maam maajile nəni nan dou nəl munɔ ya kəmənɨ, mʊ nya nya galan. Langən bwangəna kwela suwa bən gɔ kemənɔ nəngɔ jəng bwɨlangkɛlɨ, nʊnɨ a ya nəl a keməmɨ bwɨlangkɛlɔ wo n juabwɨ mə suwa mə kemənɔ mɨsɔ nɨ bən fulotəm nəl lɛi nʊnɨ a ya nəl gəna keməni bwɨlangkɛlɔ wo. Jʊ a bwɨ mə suwa mə kemənɔ miso nɨ bən fulotəm nəllei, nʊnɨ saa kemənnɛi, swɨlɛ nən kwaan, nən nyitəm, nən swan, nən kanjəlɔ gwam gə swɨle gə nya kemən. To na gəna nyi kemənɔ a kebɔ jʊnɨ nɨ bən fulotem nəllɛi, kemənɔ ti'kalɨ gənɔ disɔ bə maam nəngən ta tɨkabən a daam youlinɨ gəm. Nəngɔ jʊ kemənɔ maalei a kotəm mi gəm kemənɔ mɨsɔ nɨbən fulotəm nəl lɛɨ.